जगह एगो एइसा शब्द है अउ एसईन चीज है। जो मतलब अगर देख दाख के नही कर नही होवत है। अगर दूसर के जगह में कोई काम नही करे। के चाही नही तो जो काम करके होही अपन जगह में करे। या किनारे या दूर छुपा के करे एकस में आदमी गुस्सा लगे। ल जेकर वजह से ओके दूसरा ढंग से समझाये। के पड़ेल एकरबर कोई भी काम अपन जगह पर करे के चाही।